ना, सब जनावरां के पास आँख न होवे। ज्यादातर जनावरां, जइसे घोड़ा, गाय, कुत्ता, चिड़िया के आँख होवे, पर कुछ जीव बिना आँख के भी जिंदा रहवे। <hesitation> केंचुआ गोजर अने कुछ समुद्री जीव बिना आँख के भी माहौल को अहसास कर सके। गुफा मं रहनार <hesitation> कई मछलियाँ अंधेरा मं बिना आँख के ही जीवन बितावे। छोटे-छोटे कीड़े भी बिना आँख के <hesitation> जिवित काटे।